Mɛnii ma ŋgaa a kpɛlɛɛ nuu ŋgaa kpɛlɛɛ woo ɓôi. ŋa pâi lónoi é pîlaŋ laa kpɛlɛɛ-woo ma. Berei kpɛlɛɛ wóo mɛni kpanaŋɔɔ la ńyãa ma kpaa máŋ ŋgaa-yɔɔ ɓelai dîa nya ɓé ŋa pâi lónoi è pîlaŋ la ma. Kpɛ́ni fêi la dímaa sɔlɔ ɓô a kpɛlɛɛ nuu. ŋa nûa ká tɔɔ ŋa mò kua, kûai a kpɛlɛɛ-ŋai da kú maa sɔlɔ ɓo a kpɛlɛɛ-ŋai fɛ̂ɛ nɔ́ ku kpɛlɛɛ wóo mɛni síɣe a kpanaŋɔɔi. Ḿɛni ɓé gɛ̀ ńyãa ŋa sáa see la bɛ ŋgɛ kpɛlɛɛ-wóo ɓó. Kpɛ́ni fêi la ŋwɛ́li káa maa dímaa sɔlɔ ɓo zu, maa fá fáleŋ è lɛ́ɛ la zu ŋa kɛ-yeniɛi gbɛ̂ɛ-ŋa. ŋa gikomɔ-ŋai kpìŋ ŋa dí sɔlɔ ɓo díkaa pâi nii kpɛlɛɛ woo ɓôi é lɛ́ɛ la zu dîa máŋ díwɔ̂ kɛ-ɣeniɛi. Kpɛlɛɛ mɛni ká tɔɔ ŋa pá mò kûa sîi kélee káa ma kɛɛ mɛni kpɔ kpɔ́ wɛ́li káa ma a kpɛlɛɛ-ŋai mɛni mai nya ɓa kú támaa, ŋa môi m̀éla nyɔ́mɔɔ mai ŋgɛ mó m̀éla lɛ́lɛɛ ma. Kpɛ́ni fêi la núu támaa da kú maa kúla díyɛɛ kpɛlɛɛ-ŋai dífe lɛ́lɛ ni. Damaa díyɛɛ kpɛlɛɛ-ŋa soŋ lɛ́lɛ <hesitation> kú fâa ma, núu kelee fé a lɛ́lɛ. Kpɛ́ni fêi Ɣâla e ɣeniɛi kpɛ̀tɛ a mɛni ŋuŋ feerɛ. M̀ɛnii ŋuŋ feerɛi ŋí Ɣâla e ɣeniɛi kpɛtɛ lai dɔnɔ ɓa mɛni nyɔmɔɔ dɔnɔ ɓa mɛni lɛ́lɛɛ. A kɛ̀ nɔ Ɣâla ee ŋ̀éniɛi kpɛtɛ nɔ a mɛni lɛ́lɛɛ tee-tee núu da fé pâi ɓaa kɛ́ maa tɛɛ m̀araŋ nuu pɔ́. A kɛ́ téla ee kpɛtɛ nɔ́ a mɛni nyɔmɔɔ tee-tee ŋ̀éniɛi ee pâi kala nɔ m̀éla kélee ma. Mɛni ɓé kwa mó la kuwɔ̀ a kɛ́ í ká kpɛlɛɛ nuu kpaa máŋ ŋgaa a kpɛlɛɛ nuu ŋa ŋá kpɛlɛɛ-wóo ɓòi tɔɔ ŋa mó ǹúu gáa a ŋa kpɛlɛɛ nuu tí ɓó nuu da kwa ya kukîe-ni wóo mɛni. Kɛ́lɛ a nɛ̃ɛ ma díkɛ díyɛ̂ kpɛlɛɛ-ŋai soŋ nyɔ̀mɔɔ, kpɛlɛɛ-ŋai soŋ lɛ́lɛɛ fɛ̂ɛ nɔ kú kaŋaŋ kúkpɔɔi sîi-wóo ma nyii Ɣâla è dɛɛ kúpɔ. Kúkpɔɔi wóo féi Ɣâla ɓé dɛɛ, Ɣâla ɓé zii-wóo ŋa ŋ̀aa kɔlɔ kua. A pɔri kɛ̂i leŋ e mó ɓîɛ e kpɔɔi sii-wóo wɛ́li fé ya. Gáa ma a lîi-nɛ̃ɛ mɛni a gɛɛ ŋgɛ kpɔɔi sii-wóo ɓó kpɛ́ni fêi la sii wóo da kpɛni a pá ɣîle-ŋa gaa nɔ a siaŋ-woo fé a nyaŋ ŋa sîi wóo. Sɛŋ kɛɛ yɛ̂ kwii-woo siaŋ-woo ká tí. Da gɛ a gɛɛ kumaa kɔri kú kwaa kóyaa ma woo ŋa mɛni a tɛɛ-ŋa. Gɛ ni kpɛlɛɛ-woo nyaŋ ká a kpɛlɛɛ-wóo nyii or sii-woo nyii kpaa máŋ sii woo nyii dámaa kú kɛ-ɣeniɛi su. Damaa kú kɛ-ɣeniɛi su damaa kpɔ́- kpɔ nɔ̀ii gwaa kélee. ɓa lí kwaa da maa a nɛ̃ɛ ma kpîŋ núu da kɛ̀ wule tòo kɔɔ a sii da kpɛ́ni fɛ̂ɛ nɔ è kpɛlɛɛ wule- wule da pú wɔ̂ sii-woo tí su. A kɛ̀ a kwii-woo fɛ̂ɛ nɔ e kpɛlɛɛ woo da pú zu. Zii ta kpɛni ta kpɛni ŋai fɛ̂ɛ í kpɛlɛɛ woo da mɛni dí lá a nɛ̃ɛ ka tɔnɔ kpaa máŋ feerɛ. Gɛ ni kpɔɔi sii woo nyii Ɣâla è gɛ̀ dímaa sɔlɔ ɓo zu lè ɓé a pɔri gɛ̂i wɛ́li fá kɛ́ mai. Wɛ́li káa ma a damaa ŋa wɛ́li kpîŋ ŋa nîa-pɛlɛɛ-ŋai kpaa máŋ díwɔ̂ nîa-pɛlɛɛ dîa máŋ dímaa kɔ́ri yɛɛ berei káa lai. Zɛŋ ɓé ŋa lí la ŋa maa kɔ́ri ŋgɛ lóno ŋgɛ bɔ̃yɛ nyaŋ kwa nɛ̂ ɣeniɛi ma a gɛɛ kú sii woo a kpɛlɛɛ woo é kɛ̀ a wóo nyii gaa pâi lɛ́ɛ naa e lí tuɛ-pere wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ kpɛ́ni fêi la kúnua pɔlɔ-ŋai ɓé kɔɔ pîlaŋ fɛ̂ɛ ku maa kɔ́ri. Zɛŋ gɛ̀ kpɛlɛɛ woo kpɔ kpɔ́ wɛ́li káa ma ŋa maa kɔ́ri nya ka ti ŋa pâi môi. Kpɛ́ni fêi berei gwii-ŋai da díwɔ̂ kɔlɔ pɔ̃yɛ la díkɛ dɛɛ dímaraŋ ŋai pɔ́ naa díkɛ nônoi díkɛ ŋ̀aa káa ma, gɛ ni ŋa see ŋa ŋgili-ŋa sia ǹyã fɛ̂ɛ nɔ ńyãa mȧŋ ŋa kpɛlɛɛ woo maa kɔ́ri ŋa nóno pere maa kɔ́ri, ŋa bɔ̃yɛ pere maa kɔri nyii ńyãa máŋ ŋa kɛ́ kɔlɔ pɔ̃yɛ zu ŋa kɛ̀ dɛɛ nûa da gáa dí nóno m̀ɛnii ŋa wɛ́li la kpaa máŋ m̀ɛni da wɛ̀li la díŋaa káa ma kú sii woo su. Zɛŋ ɓé kpɛlɛɛ mɛni kpanaŋɔɔ la ńyãa ma. Kpɛlɛɛ woo téla sii támaa dí kpɛlɛɛ woo maa mɛni kɔ́lɔŋ and dí wɛ̀linii. Tãi nɔ dí wɛ̀lini la gáa a sɛŋ a gɛɛ da kɛ́ diɛ kwa ŋwɛli a gɛɛ kú kpɛlɛɛ woo maa kɔ̀ri. Tela kpɛlɛɛ woo kɔ́lɔŋ la fé wala ní sii ŋa kélee sama. M̀ɛnii lɛ́lɛɛ dɔnɔ ka tí. Kwa sii da kpɛ́ni kaa gɛ kpɛlɛɛ woo ɓó kɛ́lɛ a gɛɛ kpɛlɛɛ núu e sii woo da ɓó gɛ ni a tua ŋakɔɔŋ su ŋa zu kóyaa é lɛ́ɛ pâi zii woo tí maa kɔri. Kɛɛ kpɛlɛ woo káa nɔ́ a sii woo nyii sii da kpɛni a pà a pɛ maa kɔ̀ri và tua naa. Ká gɔ́lɔŋ a gɛɛ kpɛlɛɛ woo káa a sîi woo lɛ́lɛɛ nyii mó la fé wala ní, maa kɔ́ri laa fé wala ní kɛɛ a lɛ́ɛ nɔ ǹúui ǹyee-ŋa berei a pâi pɔri ma a gɛɛ maa kɔ̀ri la. Mɛni ma kwa kɛ́ lónoi é pîlaŋ la kpɛlɛɛ woo mɛni ma kúkaa a kpɛlɛɛ-ŋa. Kwa wɛ̀li ɣeniɛi gwaa kélee é kɛ̀ a kpɛlɛɛ woo kukɛ mò, kwii-ŋai díkɛ mò, sii támaa díkɛ mò, kukɛ mò kukɛ mɛni kpɛli ta m̀ɛnii ŋí fe kula ní kpɛ́ni Ɣâla ɓé kú tɛɛ a zii-woo-ŋai ŋí tɛi-tɛ́i. Kɛ́lɛ è zii-woo da lɛ́ nyii zu kɛ́tɛi dɛɛ m̀araŋ sii woo ŋa ŋí dia. Nyaŋ kpɛlɛɛ woo su kɛ́tɛ é tɛɛ zii-woo-ŋai dia nyii gáa kú lɔ́ii ŋí su nyii kwa kɛ́ ma Liberia lɔii ŋí su damaa e tɛɛ zii ŋai dia. Núu ta ní ŋa nya ɓa zii-ŋai da ni ŋa daa kùla kpɛlɛɛ mɛni su dí lí sii da kpɛ́ni su, zii-ŋai da kpɛ́ni-ŋa díkɛ kula naa díkɛ pá kpɛlɛɛ mɛni su kɛ́lɛ da gɛ̂i tí kpɛ́ni fêi la le mɛni ma da wɛ̀li a gɛɛ dí díkpɔɔi sii woo kɔ́lɔŋ nyiŋi a kɛ̀ sii núu da kpɛni kɛ́ pɛ́lɛ kpɛlɛɛ mɛni su gɛ̀ kpɛlɛɛ woo kɔlɔŋ gɛ ŋɔnɔ li pôlu ŋɔ sii su a kɛ́ ŋɔ sii woo ɓôi gɛ mò a gɛ ŋɔnɔ gɛ kpɛlɛɛ woo ɓôi gɛ mò gɔɔ ka tí. ɓa kɛ́ kpɛlɛɛ woo ɓôi núu ta ní dia da ŋ̀aa káa ma dí mɛni ɓa gàa lonii ma ŋí su kpɛlɛɛ-ŋai damaa kpɛ́ni fêi la ku mɛni kúnûa pɔlɔ-ŋai lá a gɛɛ da kɛ́ díyɛɛ yá ŋûa kpɛlɛɛ woo é kula yá ŋûa gɛ yeŋ ǹyai kwara pere nya ɓa Dukɔɔ é kula Guinea kpɛlɛɛ woo káa naa a da kpɛ́ni kɛlɛ da mò díŋaa ká ma kɛɛ gáa a kpɛlɛɛ woo. Kɛ́ɛ la toli pere ŋai tí ɓé a ka a da kpɛ́ni. È lɛ́ɛ tòo too è lɛ́ɛ tòo too è lɛ́ɛ tòo too è pá Gbarnga è kúla Gbarnga e lɛ́ɛ tòo too e pá Sanoyea kɛ́ ŋaŋ yeŋ bɛ pere ŋaŋ gɛ lí Dukɔɔ. Gɛ ni kpɛlɛɛ woo a pɔri kùla kwaa kóyaa tí mai e lɛ́ɛ tòo too le a kɛ́ zii-ŋai damaa dífa pɔri ma a gɛɛ dí kpɛlɛɛ woo ɓôi fɛ̂ɛ nɔ dí mó. Kpɛ́ni fêi la kú pá ku mɛni a gɛɛ núu támaa dí kula <hesitation> Yooŋa dí pá dí kpɛlɛɛ wóo maa kɔ́ri bɛ díkaa m̀ôi kpɔ́ a kpɛlɛɛ woo kpɔ-kpɔɔi ɓó pere. M̀ɛnii kpɔ́ kpɔɔi lîi-nɛ̃ɛ a gɛɛ ŋa kpɛlɛɛ woo maa kɔrii da ká tí a tɛɛ-ŋa sii ta kpɛ́ni a pɔri pâi a kú sii woo maa kɔri é lí gɛ̀ mò ŋɔ nûa dîa díkɛ ŋ̀aa káa ma Gɛ ni le ɓé pâi gɛ̂i ńyãa kwa ɓîa nyii dí kúmaa sɔlɔ ɓo a kpɛlɛɛ nuu mi- láa káa kûa kpɛlɛɛ nuu a gɛɛ kúkpɔɔi sîi woo ɓo. Fɛ̂ɛ kúkpɔɔi sîi woo ɓo kpɛ́ni la kú sii woo tí ká a wóo nyii Ɣâla e kú tɛɛ la fé maa fáleŋ ni. Ɣâla ɓé mɛnii kélee kɛ́ a lɛ́lɛɛ e ku- é kúŋaa kɔlɔ ŋuŋ maa tɛi-tɛ́i a gɛɛ kukɛ kukîe-ni lá wóo mɛni. Kɛɛ le a gɛ̀ dɔnɔ káa naa núu támaa dímaa féla a gɛɛ dímaa kɔ́ri é tɛɛ la maraŋ ŋai dîa. Kpɛlɛɛ woo ká a sii woo nyii ŋa máŋ ŋgili-ŋa sia ma ŋa pâi kɛ̂i ŋ́ɛi ŋa pâi ŋa nîa-pɛlɛɛ kele kele <hesitation> kpɛlɛɛ woo ɓôi dîa, ŋgɛ nɛ́ dia a gɛɛ dí gɔlɔŋ dí ní ŋai díkɛ nónoi díkɛ bɔ̃yɛ. M̀ɛnii kpanaŋɔɔ kpɔ́ kpɔɔi káa tí kɔlɔ kɔ́lɔŋɔɔ ka ti nyii kwa nɛ́ nûa dia a gɛɛ díkɛ díkpɔɔi sii woo pɔ̃yɛ berei kwii-woo káa lai, berei da kwii-woo lɔ la, berei da nônoi lai, berei da ŋ̀aa lɛ́ la kukɛ kpɛlɛɛ su. Tãi támaa kwa mó kuɛ kpɛlɛɛ-ŋai ɓoɔɔ̂i owɛi. Kɛ́ɛ wɛli-kɛ́-maa támaa a pá a ḿɛni nyɔ́mɔɔ gɛ ni wɛli kɛ́ maa támaa kɛ̀ pá a ḿɛni lɛ́lɛ. M̀ɛnii feerɛi ɓé ŋa- kwa ŋa káa ma kpɛlɛɛ ŋai mɛni mai. Kwa pá ɓâa kɛ́ maa tɛɛ sii da kpɛ́ni pɔ́ naa kpaa máŋ nuu da kpɛ́ni pɔ́ naa kɛɛ m̀aa kɛ maa tí a pâi penêi kûai a kpɛlɛɛ ŋai kûai a pâi penêi a mɛni nyɔ̀mɔɔ gɛ ni díyɛɛ kpɛlɛɛ ŋai ɓoɔɔ̂i. Tãi támaa a pâi penêi ŋɔnɔ a mɛni lɛ́lɛɛ díyɛɛ kpɛlɛɛ ŋai son lɛ́lɛɛ. M̀ɛnii ŋai káa tí kwa kɛ́ kukili-ŋa sia mai kpɛlɛɛ ŋai mɛni mai ńyãa kpɔ́ kpɔɔi. Kɛɛ ífe pâi í máŋ nii nyíti ma a gɛɛ bîɛ ífe mɛni lɛ́lɛɛ kɛ̂i. ŋâla-kɔlɔi nyɛɛ ɓî- ífela féi káa Ɣâla nyêei fɛ̂ɛ ímɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ wɛli-kɛ́-maa maa ŋuŋ ka tí. Kpɛ́ni fêi la kpɛlɛɛ ŋai díkaa a wɛli-kɛ-maa ɓela. Díkaa a nua nyii ɓâa kɛ maa káa dí nyêei a nɛ̃ɛ ma kpɛlɛɛ ŋai dí ŋwana-lɔɔ kɛ́ dí le kɛ́ kɛ́ɛ m̀aa kɛ maa tɔ-nɛ̃ɛ gaa kpɛlɛɛ ŋai láa mai nya ɓa lé wɛli-kɛ́-maa. Kɛɛ ŋɔnɔ kúfa ŋɔnɔ gɛ̀ a kukîe-ni m̀ɛnii dɔnɔ ká tí ŋa gáa kpɛlɛɛ ŋai mɛni ma kúfa gɛ̀ a kukîe-ni, fɛ̂ɛ kú gɛ́ a nuu da kpɛ́ni-ŋa kú wɛli-kɛ́-maa lɛ́ núu da kpɛ́ni-ŋa dîa nyaŋ gɛ ni mɛni lɛ́lɛɛ ka ti. Kɛɛ kúfa wɛli-kɛ-maa lɛ́ kukîe-ni dia kûa a kpɛlɛɛ-ŋai. Gɛ ni kwa nɛ̂ núu da kpɛ́ni-ŋa dîa kûai ɓé da kɛ́ kú láa lɛ́lɛɛ ɓôi. Kɛɛ a kɛ̀ kú fó nɛ́ ni kukpɔɔi kpɛlɛɛ ŋai dia da kú láa nyɔŋ ɓó díyɛ̂ máŋ ŋí káa m̀ɛlɛɛ kpɛɛ ɓe núu nyaŋ berei gaa la ku kɛ-ɣeniɛi su kúa a kpɛlɛɛ ŋai. Kú tûa-pere-ŋai ka tí kwa m̀ɛnii lɛ́lɛɛ kɛ núu da kpɛ́ni mi kɛɛ kúfa gɛ kukpɔɔi ɓelai díyɛɛ. Kumɛni da ka tí kûa a kpɛlɛɛ ŋai kwa gɛ̀ kɛɛ ku támaa ŋ̀éniɛi su wɛli-kɛ́-maa kɔɔ kú nyêei ya ka tí yɛɛ berei kwa môi la.